E sai fete ri-i perché fun pa pensé a a le coze brüte, ma pensuma a le coze bele e fuma due batüe e cuindi riesu a fete ri-i anche cuandi riese pa a ri-i e pense mach al mal